नाइजीरिया जो देश ही होन नाइजीरिया मुँज भी ओ पाँच सौ इक्कीस से भी जादा भाषाये होन। और एक हजार एक सौ पचास से जादा बोलिया होन। और नाइजीरिया मुँज चार प्रमुख जाति होन। और जो नाइजीरिया मुँज गीत गत भी जादा ही मनाओ।